السلام عليكم، كيدير؟ كلشي بخير؟ كيدايرا الأمور عندكم؟_x000B_وا مبروك عليكم ألف مبروك! الله يكمل بالخير عليكم، ويفرحكم كتر و كتر نشاءالله، والله يرزقكم أيام كلها نشاءالله عامرة بالحب والسعادة. والله، مني سمعت هاد الخبار هادا فرحت بزاف، تستاهلو كل الخير. الله يدخلها عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر نشاءالله، <hesitation> راه مزال ما عرفت شنو نجيب ليكم في لكادو، حتى تچولو ليا أشنو خاصكم، شنو مزال مشريتوش، و لا خاصكم شحاجة چولوها ليا